لو باختار قوة خارقة واحدة تساعد الناس، باختار قوة خارقة مع سوبرمان لأن سوبرمان كثير قوي، وأقوى من كل الأبطال الخارقين، عنده كثير إمكانيات خارقة، إنه يطلع ليزر من عيونه، إنه يطير، إنه يطلع برة على الغلاف الجوي، <hesitation> إنه كثير سريع سرعة الفلاش، ف <hesitation> هذي القوة أنا باختار.